Aki ya mungu maswali yengi yakangara yaani <hesitation> ifyahero gevenarwani ruishahero faida yachwenkuse ekoswi erishyahero kawaida sakokooro <noise> nara muhibhi labhanuguna chehenikiri nchahara ni shaherorudi, ola ole richahero korokwante na koserereko no kosara suguriko bonde bhakika na torere kimba. Lekerabone le kosera kukatanga na mugishi wa kwanza rokiri oshiahera okasejea okosuka. Rishero chikowedo nalo chahera ko mu okasevile kosu ili kubhanobhoko bhohara se novenereju.